Omi ayimi yusuf tukura shekwonugaza dada ya gwode oɓo nkwa zhni kwo'a dami awomi ngye migye omizanyikwochi do woi zhni kwoi dami bwugba awomi ngye n. soho sohoi migye magbagyi'aje zhi ai dagbma nnajei awo mi n soho sohoi migye ma gbagyi'aje zhi ai masna nnajei. awomi n soho sohoi migye ma gbagyiaje zhi aignyi nyagyigyi ntna. anya ntna bwugbawnu nnajei ntna ajeshi n bwugba ntunge ajeshi n bwugba. ɓata yege yeye kwo znazna gnyi. snum odo hoɓa znazna n ho doi wunana wohoi shignyi n mi'a. hoba znazna n ho doi. wunana kpesnu owo nu ɓei wuho zhalu owo nu ɓei wuho yakwo owonu ɓei wuho. mapui, owonu ɓei wuho dayi owonu ɓei wuho nyikwo. owonu ɓei wuho ɓyi hoin kwu kpege zakasanu nwoi hogye ge hoye ha znazna nwoi n wuna? Zna znai pya nkwonu hota znakwo ntuge wola gbedo n nyakpai nkwo gyido she hokpege mwusuwyi gye gwowyi kwa wna kwonhya kwakwu gyi, to chenu zhni hoigye mwusuwyi n gwowyi kwota loɓa dom ntunge ɓa zhni anya adnanya nu zhi odo nu nkwogyido ɓata wu vyii nna jei njesnu gaba nkwaka mwusuwyi gye kwa wna kwonya kwa kwugyi kwo nu. zhni hoigye gaba. Sa nu nanya fwanya je shni kwowye gyegye ba gna myiya odo azayi pya n banu bwugba. ta dami nbai miye oza n woye nzai, miye oza n womasna nna zai. miye oza nwo zhni tnutnu nbwa dnado nna zai miye oza n wo n gbodolo nna zai miye oza n wo chenyagyi ga owodo. mi ye oza nwoduya wa ɓyi aza gna aboho bohoi n waduya wazna ngna ɓyi shi n soho sohoi miye oza sanu wagye zado gnyi woi zhni ɓonukwoi wa yiwo wadna wo zokwo manai wa wuwo aɓo pya nɓa gwo owo wa zhni nkwo ɓa bma wozhni nna nyigyi. Miye oza n wo gye wodei gbi shi wa bma wozhni fye gyeee n haiye nna gbagyi zatei bma do zhnilom kwo n. nyamwui zokwo zatei gado gyiwyelom zoho n hai wotei ɓyi do gnalom zoho nhaiye lai she azhi nyi wola zhni onya nu miyikwo ge dawyiya nu kwo miyi kwoge mwamwa nu kwo miyi kwoge knyido na nyasuɓui nu nyasuɓui ma aza ho gna gwo ɓa gna ɓa znazna nzeyei ɓaɓa gyi nyasuɓui kwo odo nyasuɓui to bei zhni nya manai nu ai gna aɓa gyi nyasuɓuikwom n du oho nho zhni ai zanyikwochi gogo nyi hogye ge kwo zhni ɓo manai nu aza yi pya ɓanu mitaye magyi nugnwudo n ɓai miye aza nɓaɓa yezhi ai dagbma nnajei ai fwu aje bwugba. Ai ɓyi'ajegna ai gyinnyagyi nknwusnu shemikwu shnida aɓo nɓaɓa ɓe n gbododnai nzhi n bmazhni nzhi-i lalatui nna ɓo woiwoi loɓodo nchei nzhi yaɓwa ɓa nna zayi pya nhotobei sa nzayim hoin tobei da nnazayim hoin to ɓo nna ɓo nu bozhni yi pyai nnazokwo zhni pyai nna zai shemi ɓwatu nyi nnaiye mikwu dage aɓolo mwa n mizhni ma nsa n mii ɓei ɓakpa bmya mita shni adoho gyim mazhni ma knwu miye ma knwu azanyikwochi nu hogyege oza nkwo toɓo mida nwoi woɓaɓa be mibmyasi oza nkwoto ɓo n woda nmii waɓaɓe wa she nya asha n mii oza nkwo toɓo nwo da n mii woɓaɓe nya ɓa n mi oza n kwoto ɓo woida nmi woɓa bemi gnaɓyi oza nkwoto ɓo woi da mii ma hogye wo ɓaɓe kwo ɓonukwoi ɓwamishi wayemi wu miye oza nwagye ɓonukwoi tu wozado washni wokwo ya. miye oza nho ɓei gbignyi kwo nnaee awye ga zokwo ha gaza awyega miye oza nwoɓa bmaza zhni nna anyi ɓogbe nya nayi kwoge anyiɓogbe okwonu gyi gwomnwti azoho chige gwomnati yijezelo a-a jei fye nu ntunge azaje yi woyi gwomnati nna abetugye yikwoge government. Okwo nu nna zajei yikwoge gwomnati oyi yiyi kwoge anyi gbe kwo anyiɓogbe N tunge oɓanu gbei onya ɓada aznazna nchei chenu zhni hoi gye ge agyekpea'zhni daɓai znazna hawo ai gnage anyi gbogbe nu na da hoi gyeɓa n pai kashi aiyikwo ge anyi ɓo gbetu hoi woge nya kaza kwo kwa nyaye n kwo lolai nyi gye anyi ɓogbe taye kwom hawo aignage gye gwomnati taye ge awuzam. zana wnawo woi wuza gwomnati gnage alo nwoi n zhalu doho hawo ange nhawoge awna za kaza wo wyi vyi hawo ge gwomnati gnage alo nwoi n zhalu to gwomnati yi gbagyi yi kwo nuge anyiɓogbe agbagyi yinu jekwo zhni oho nho ɓei znazna nna ɓogbei hozhni zanu n ho vyi aɓo'agbetu, ho zhni zanu nho kpe aɓogbetu nna anyi ho zhni zanu n ha gna aye aznazna lai nu agnwugbodo vnya aznazna. Odo n ya daɓo nai n zhi ge nna wnaza woi shnazanyikwo alawo gbminhya n zhi to yi kwu zhi anyi ɓogbe ntunge ya kpe aɓo agbekpe nu. yi kwuzo gwomnati n gbagyi yikwonu ge anyi ɓegbe ntun che nu mi znazna nna zai nɓa znazna n bwugba fwnai, mi znazna nna zai n ɓa znazna nna zai ɓai masna. mi znazna nna zai nu ɓa znazna nna zai ɓai zhni wuna ɓai bma azaje zhni aɓa dami n mwa fye ye. ya tu che mwui n gbagyi n haiye gye gbagyi lo kwoi ya zokwo aɓo zhni akpeiye n fwanu alo fwapa n gnyi hnu ho bei gye aza kpe n fwa nlo tagyi amma n haiye kwo tei shilon aɓeizhni alo wyido Agnyilo adnaɓwa do agnyi wyido nzaknai fwa shefye kagyi alodeyi alo gwowyi fyaje amma n haiye agbagyi kwuze anya adna nya atei bmajezhnilon odo yiɓei zhni yami nyaknwugyi aje gnyisnu she fyegyi alo zeye alakpa she aknwu nna lakpa she nna yiɓanu ge ablock aknwu nna lakpa she alo zainya nkwo ɓajeɓe ge sanu nwo ɓa minyaknwu kwo woɓa bmya nyaknwu adna ɓwado hagye anyikwo ɓailo ɓa to nuwna ɓe nchei nbegyei kwa wunyaknwu mii fwafwa zawo zhni fwuwa danyi aɓezhni alo alo abusi gbe asha gbe nna aɓa bmya nyaknwu n chei ngnyihnu abei zhni a dna ɓwado alo agbe pya n gnyihnu a be nyaknwu bmya amma nhaiye kwoteilo nna gbagyi ntunge nna nuwnu kwu loya gbmi nuwnu kwulo yi nubwo nuwnui kwulo oyi ami ata kpe gbagyizaye nkwom hakpege jeiza nya kwazhni jeiza wowuvyi ngbagyi ntuge gbagyiza ta wozanya byim nya holo lai ngbagyiza hokwu gye ee jei nwo ɓei ɓwa nyagyi nho wota ka n hom nwobei ɓwanya nwo zhna shni n ho wota ka n hom jei ɓwaye wagyiho fyi nu wa ɓwaɓwa nho she hoin lagawo chenu nazhni nnaiye ɓai zhi ɓai gwo yaba sanu holaga jei n zaknai nu yi wna bei wye aba n jeiza lashi n ge zaknai nu ɓwa hnu washi nna ɓayi anyipyei gnwu tnaba ngnwu nyimwanyimwa anyipyei ata ma hoba gye wola be n woza bayi. Wo gbmiya n zabayi hagye ɓalo ngnwu atnu hoɓei gye ɓai lo awo kwoi zhi ɓonu n hayi hagye ɓai zhni nwuna ɓai gwo aɓayi. odo oyi'a zhigba aye n haiye alaɓa shnayi do azajei nu ntun gena ɓa shna anya yi dolo dnawye kalu ayi kwo ge kalu nu n haiye ɓa gna gena nge karu nge mun karu gye ɓagwo yaba nu. yiɓe ge maɓushi ɓagna mabushi odo gye ɓa gwo yi abanu, garki yi ɓei zhni yi gna ge. yi yi kwo ge peyi doho yayi kwoge alubui ta doho alubui'apyi amma n haiye aɓe ɓa gnage to a ɓe ope ɓa akwu abaya ami anyaknwu aɓa pe kwa shenu ɓa yi oknyi yi ge gagara knyi aiɓe ai tukwoye ge to nna ɓayi kwoge gagara knyi gye kwola ze oknyi n kwo ta yeɓam gye kwola ze oknyi nu shei n haiye ɓa pmyi kwo bma n gagara knyi ɓayi kwo ge garki fye ta gye ɓalo ɓai gwo yaba nu. Odo ntun che nu nya miye ma gnafye ge n yaye najei yi fyiaje n. bwugba, yi fyi aje n zokwo, yi che'ajebwa nna aɓo'ajei. odo aɓolo n mwa n gbagyi nkwu ɓui ɓa nuwna ntungena yila bmaya n zokwo yikwu knwunu ya njesnu, yi ɓei zhni ya zhni knwunubo adawyi ya bei nyi. amwamwa bei yi. agwolobye bei nyi. adoho ɓeinyi agna apenya. adoho adnabo nya odo aɓo ɓolo gbogbo azoho nya degbe. Abo ajelo nna knwunu nmwa nna abei zhni akaka nyai bonyi nsanu sai si hawo ge osalasi a knwu akaka ayi awyefwna ayakwoi anyanya nhaiye kwo shina. aɓozhni avyi bache nsa onya minya fye ɓo nhaiye ge bache vyi ngnwaknyi n haiyia. aɓo zhni afwna awye nnaba laɓa gbogbo nyanya aiyikwo n haiye ge nyanya odo ayi abayi ge anyanya banu nyanya zhni anyanya banu nsa nna gbagyi ɓei chei gnyi nknyi znudnaye vnya n fct sanu naɓa zhni awyefwna dohodohoi kwo aɓei fwna vnyikwo awyenu kwo aɓei fwna mikegye awyenu kwo aɓei fwna begyi awyenu kwo aɓei fwna knwu nu awye doho dohoi nu n fct nna knyi da knyi aɓei zhni alo anyanya ba nna yikwonu nyanya nhaiye alakwo ze oye do aiyikwoge nyanya odo gye ayi abayi ge anyanya banu ntunge aɓei zhni alo anyanya ɓonu. N tun chenu nya magna fyege yijezeɓe yaye nnajei yi jezeɓe nya dnaɓwado nnajei aɓoi pya nɓanu vnya osa ɓonu zhni mi aɓolo nmwa nmi ɓa dafye nna wyeknayai nna wyega ɓwai yaɓwa ɓa vnya odo yito layiknyi yam yi jezeɓe ya gwoyiknyi onya n shekwola gaho kwo zhni onyanu nshekwo la gaho onyai nkwo zhni zanya alaza nya gawo n shekwoyia gye waye mi pailo n mitulo mii ka nhiye nge nya kwozhni zanya alagawo yi jezebe yaye najei ya dnabwa do nna bai oyiknyi Onya nkwo zhni yi nya agayi yi nya hogye fct nhaiye agna yitei zhni aknyi danu yalo nnanana yijezeɓe yadna ɓwado asu yi jezeɓe adada yakwo yijezeɓe asu azhigba ɓyida nya yijezeɓe asu aɓwalaɓyi da knyi bwa knyi zokwoyi nua yi jezebe yilo yiwyi aɓye laɓa gbogbo yi fyi abe nchei yiknwu akwogye chei ɓata bmanyi zhnim yijezebe yajezeɓe gbagyi knwunu chimi nhaiye hawo ai yiza ge sarkin pada sarkin yaki atafida oho dakwoi byenu kwoto zhni ho dakwoi byenu yijezebe n yi'a knwunu begyi yakpe ɓaye nna gbagyia byei ya yiɓa nnagbagyia ɓyei hokwugye sarkin yaki yagna bezhe yakwo n hawo agnaza ge bezhe yakwo ata yaza shi n dagba wogye to agawo snukna tawyim kwo nna knwunu ɓei kwugyilo nmwa nhoinya woge ala bezhe yakwo gaho n zhi to kwu kpege ata ga zasukwunum n hoinya woge hagyi aknawyi da su ata ga zasukwu num njeiza yi kwo ge sarkin baka sarkin bakai nkwonu kwo zhni aknawyi dasunu ata gazakwo chachan aɓei zhni agaza aknawyi dasu n halowo fwuwa nwyii nna gawosu nyi ai gna abei gawo su n wyigyei anyipyei che ngnwu ata aɓozhni ada oje anya tukwo nwowu nna nyakpa nwo znafwa woi wu woi yeba tukwo zhi to anya tukwoi nu zhni ba ze ashnuwna ɓa. N wyii nafyi oje nna bei da asni nna wyefwna wyi azhni azhna pma nna nya tukwoi nwolo woi wu woi yazhi atukwoa bmilaka ɓai kwu woakawu afnyi nan ɓai nya wyii nna ɓei gawobe nwyiasi ɓai kwu zonagyi toai pwo awyefwnam to hotei knwuche nna ɓagaho aknawyi da sum agna shnalolo hoi shna hoin yeye doho apwo agye ɓa zhi gbooji ntunge na wola gbmiza nna ɓagawoba nnaknawyi she fwazna wnu wonu aɓoajelo. Yi na azabyi azabyisui lolo nna yiɓanuge sarkin gawa amma ayiɓa ge aza byi sunu odo abegyilo gbogbo nshekwoyia gye wagamisa wagami kala yiɓa knwuɓaɓenchei gbmagbmanyi n fct ga nijiriya vnya nna gbagyia knyi yakpe ofye doho dohoi ye n begyi doho dohoi ya shilo vnya n shekwoya zhni gbagyizanyikwochi woi gawo vnya nna ɓai yazhni nwuna yazhni apma nchei agbma ɓa dami nmwa ntnutnu yei agbma damilo mwa nna gbagyi vnya ntun chenu yijezebe yaye nnajei shekwoyi woba bmayizhni woɓa tuibwa nsnu mita gna hoge woba tui anabalikam ntunge n hagna anabalika holalo zajei fye ana bazhni agbakwunu balika wo gnahoge so nu nɓei nu gbagyi ta chige anabalikan amma yi chige ɓwatu nsnu asambegyika vnya nfyei agbagyiaje n nijiriya